Igny moa zany mazava hoazy hoe sahalan'ny hoe misy hitanao manosiky <hesitation> hitanao ve io vodina piqûran'igny de zany hoe mamoaka rivotsa, zany hoe tsentsefana igny zany presque am' WC moa zany ampiasana azy regny WC <hesitation> vazaha regny. De iny zany sahalan'ny hoe misy pression manosika ny loto magnambany agny mba tsy hiakatsy ambony aty zany ny <hesitation> i loto.